أكيد أفقد مفاتيحي, أغلبنا أصلاً يعني يمكن فوق المرتين فقد مفاتيحهه, لكن الهاتفف يعني إذا ضاع الهاتف أو فقدته, بتكون مشكلة كبيرة ممكن ما أعرف أتواصل مع الناس, يمكن أضيع, ويمكن كمان بياناتي تضيع, فلا, أفقد المفاتيح أكيد.